<hesitation> Hagnigny hoanitsika io tegna misy fiatraikagny be amin'ny fahasalamagnatsika, ôhatra atsika koa mihignagna megnaka loatra de misy aretigny azontsika vokatra zegny, ôhatra mihignagna raha mamy loàtra tsy de tsara, mihignagnaz vondraka loàtra koa tsy de tsara, fa tsara ny <hesitation> mba sakafo lanja- ah voalanjalanja ndraiky ara-pahasalamagna hoagnina.